Iin, uu, oni, ko, o'on, iño, uxa, ona, íín, uxi, uxi iin, uxi uu, uxi oni, uxi ko, xaon, xaun iin, xaun xaun uu, xaun oni, xaun ko, xaun o'on, oko, oko iin, oko uu, oko oni, oko kó, oko o'on, oko iño, oko uxa, oko ona, oko íín.